أحد المعتقدات المهمة بالنسبة لي هو أهمية التسامح والتفاهم أو من إنه لما نتعلم إن إحنا نتقبل إختلافاتنا، وجتها راح نجدر نبني مجتمعات أكثر سلام وتماسك، يعني دايما التس- التسامح يفوز ويعزز من علاقات الإنسانية، ويساعدنا حتى على إن إحنا نتجاوز ست نزاعات، أحب إني أشارك هذا المبدأ يعني مع الآخرين، لإنه راح يفتح آفاق جديدة عشان نتواصل ويخلق بعد بيئة إيجابية للجميع.